انا رحت لواحد المكان وجاي في جزاير أعالي الجبال وسمو تيروردة هو المكان المفضل يعني مأمنتش أني كي لحقت تما شفت هدوك الناس تع الفيلاج وكيفاش هم بساطة وكيفاش عايشين يعني ربي يبارك فيهم عايشين حالة هايلة هايلة برشة بزاف